әрбір бесінші әйел өмірінде бір рет жасанды түсік жасатқан
одан кейін бала көтеру жалпы денсаулыққа келетін зияны бөлек әңгіме
сол себепті қоғам белсенділері түсік жасатуға тиым салу керек деген бастама көтерді
келеңсіз жайттардың белең алуына жыныстық тәрбиенің жолға қойылмағаны себеп шығар
ол тәрбиені кім беруі керек
соны анықтайтын боламыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бүгін біздің студиямызға шақырған арнайы қонағымыз танымал суретші аңсаған мұстафа келіп отыр
ііі сіз суретші ретінде ана мен бала мәселесі төңірегінде ыыы қанша назар бөлесіз еңбектеріңізді арнайсыз ба
жалпы иә мен ііі әлеуметтік тақырыпқа көп сурет саламын ғой
екі жүздей сурет бар ііі
соның басым көпшілігі осы ана мен балаға арналған
қыз баланың тәрбиесі жалпы былай қолдан келгенше енді ііі сіңлілі інілерімді ііі тәрбиелеуге тырысып келе жатырмын мхм
бұл суреттердің көбейіп кеткен себебі осыдан бір бес алты жыл бұрын әлеуметтік желілер жақсы дами бастады ғой қарқынды
сол кезде менде сол әлеуметтік желілерде ммм тіркелдім
таңертең кешке дейін сол жерде отырдым қызық болды жаңағыдай
лайкомания деген аурулар пайда болды ғой сондай болдым
сосын сол жерде жастар өте көп екенін байқадым да мхм осындай әлеуметтік тақырыпқа тәрбиелік мәні бар суреттер көп сала бердім
мхм бірінен кейін бірі жаңағыдай ыыы ой келе берді жаңағыдай көбейе берді ол сол интернетті жақсы шарлап
яғни сізге сол қоғамда бір белең алған бір мәселе түрткі болды ғой бәрібір иә иә енді мхм бір нәрсені түрткі алдыңыз ғой
әрине осы күнделікті жаңалықты қарап отырамыз да сол жаңалықтардан сол суреттер ыыы пайда болады шығыватады түсінікті
енді қазір ііі экранға назар аударайықшы
аңсаған ханымның ең танымал бір суретін көрсеткіміз келіп отыр
анам мені өлтіретін шығар деген сурет
бұл енді ғаламторда рас кеңінен танылып кетті иә
ііі бұл сурет жиырма шақты тілге ііі аударылғанын өз көзіммен көрдім
түпнұсқасы өзіңізде ғой иә иә иә иә өзімде
достарым өте көп және басқа шетел ііі достар да өздері деген бар жаңағыдай интернетте сөйтіп шақырып сөйтіп көрсетіп жатыр
ыыы яғни менің түсінгенім мұнда жас қыз аяғы ауыр болып қалды иә он бес он алтыдағы қыз ғой кішкентай
өзі де бала былайынша айтқанда
ыыы екіқабат болып қалған өзінің шешесінен қорқып жатыр анам мені өлтіретін шығар деп
мхм және оның ішіндегі кішкентай бөпесі ол өзінің анасынан қорқып жатыр да анам мені өлтіретін шығар деп
яғни түсік жасатып иә өлтіретін шығар деп иә түсік жасататын шығар деген қорқыныш үрей
бұл және басқа тілдерге жақсы аударылып кеткені бұл тек қазақтың проблемасы емес бүкіл әлемдік деңгейдегі проблема болып тұр
енді бұл суретті салуға өзіңіз қандай бір ақпаратты бір естіген естігендіктен бардыңыз ба әлде иә иә иә
осыдан осы бес алты жыл бұрын тура біздің үйдің қасындағы қоқыс жәшігіне баланы әкеп тастап кетіпті де
ыыы астанада тұрамын ғой мен
ыыы түнде бір еркек адам мусор төгуге барып мусор тастайын деватқанда жылаватқан баланың дауысын естиді де сол мусордан шығарып алып сөйтіп аулада бәріміз бір дүрлігіп қалғанбыз
содан кейін пайда болған сурет түсінікті
енді қазіргі уақытта осы жасанды түсік жасатуды шектеу керек деп жатыр мхм бұл дұрыс па қалай ойлайсыздар
жалпы мен ойлаймын қазір дәл қазір бүйтіп алып бүйтіп шектеп тастасақ ол өте ыыы ауыр жаңағыдай тиеді деп ойлаймын
өйткені біз әлі қоғамды балаларды қыздарды тәрбиелеп оған келтірген жоқпыз да
тек мына мысалға методты былай қазір қиып тастасақ ол екіқабат болып қалған қыздар бар мысалға
олар өз бетімен жаңағыдай ыыы жаңағыдай дұрыс емес нелер бар ғой жаңағыдай гадалка дегендер бар ммм
тәуіп сондайларға барып халық емшілерге барып сөйтіп жаңағыдай арғы жағы осложнение
иә әрине бізде былай егер аборт жасау тиылса бірақ былай күрт емес жайлап жайлап соған келсек өте жақсы болушы еді
заңсыз аборт біздің қазақстан республикасының қылмыстық кодексінде ол қылмыс болып табылады
яғни заңсыз абортпен кәсіби маман емес медициналық білімі жоқ адамдар немесе ыыы әйел адам өзіне өзі дәрі немесе басқа да уколдар арқылы жасаса оған қылмыстық жауаптылық бар мхм
ы мен айтайын айтайын дегенім негізі бар ғой жасап керек емес бар ғой ыыы аборт неге
өйткені біз өзіміз қазақ азбыз өте азбыз иә
жеріміз қандай кең мына бүкіл европа сиып кетеді біздің жерімізге ааа санымыз өте аз
ыыы көбі ойлайды мына лақтырып кететін аборт жасайтындар неге жасайды
себебі олар қорқады
ыыы егер аборт жасатсақ ыыы аборт жасатпай туып алсақ ертең оны кім асырайды деген сияқты да мхм
жоқ қорқып керек емес
ыыы ол әр бала өзі несібесімен туады да мысалы бәрібір келеді
мысалы бала туып алды ма дайын болмауы да мүмкін
одан да ол дайын болмай осылай жас қыз болып иә тіпті қазір оны айтасыз жас қызды айтып жатырмыз жиырма бестегі әйелдер де дайын болмай босанып жатыр ғой
босана берсін босанғаннан кейін баланы тәрбиелей алмайды психологиялық денсаулығын құртады ол баланың
егер ол әйел адам босануға дайын болмаса одан да ы одан да оны дүниеге алып келмей ақ қойсын
қайтадан оны алып келу керекпіз мектепке валеология сабағын ыыы енгізуді қолдаушылар айтқан егер балалардың бәрі бірдей емес
біреуі түсінеді ыыы сыныпта отырған жиырманың біреуі түсінеді
қарапайым мысал мынаны жерге қарайықшы міне атыңыз кім
мысалы сізге қараймын сізге қараймын ойымды бұздыңыздар
жігіттер бәріміздің ойымызды бұздыңыздар міне осыдан басталады
мына киімдеріңізді дұрыстаңыздар
ол адамның ішкі зат мырза қараңыздар
мен сізді уже жаман ойлап кеттім ы жаман ой болды да мен сізге келемін де бір алдау жаным күнім сүйемін деп уже айналдырып айналдырып
ринат мырза ол адамның жыныстық конституциясына байланысты иә
оны кім біледі оны мұғалім мұғалім болмаса психолог сексолог мамандар біледі
валеология сабағын тек қана жай ғана биология сабағын беретін мұғалімге бере салуға болмайды
бұл сабақты қайтадан біздің программа мектеп программасын алып келіп керек жоқ мектепке балаларға ұят қой
неге ұят неге сіз именно осы сіз енгізу керек дейсіз қай сыныптан енгізу керек
енгізу керек мысалы қараңыз баланың өзінің жыныстық ыыы жаңа жетілуі алтыншы жетінші сыныптан бастап қызығушылық пайда болады
сегізінші сыныптан бастап оны міндетті түрде енгізу керек
жаңа сіз айтывотырсыз сіздің жыныстық конституцияңыз осындай жоғары болғандықтан сіздің ойыңыз бұзылып отыр
бірақ қасыңыздағы жігіттің иә конституциясы басқаша болғандықтан оның ойына ондай нәрсе келіп жатқан жоқ
сондықтан біз оны қарауымыз керек
анам отырғызып түсіндіріп ііі мүшеқап дейді ғой презерватив не екенін қалай қолдану керек екенін бәрін түсіндіріп айтты
сол себептен атын айтпай ақ біз былай былай түсіндіруге болады
дұрыс дұрыс қазақи түсіндіріп ақ айтсақ та түсінеді бірақ өкінішке орай бұл айтып отырғандарыңыз идеалды вариант та
ал шын мәніде қазір кішкентай баланың өзін анасы менен әкесіне соншалықты ы қажет болатын кішкентай баланың өзін балалар бақшасы тәрбиелеп жатыр қазір
ммм біз емес тәрбиелеп жатқан
шын мәнінде қазір қоғамның ыыы ауруы ы барлық ауруы түгеліменен уақыт жоқ
уақыт жоқ өзінің баласына уақыт жоқ
қарауға уақыт жоқ оны ыыы тәрбиелеуге уақыт жоқ онымен сырласуға уақыт жоқ
сондықтан біз бұл туралы шын мәнінде ашық талқылауымыз керек ашық айтуымыз керек
барлығын мектеп пенен ата анаға итеріп қоймай қоғамның рөлі туралы айтуымыз керек
сонда сіздіңше қандай ы шара қолдану керек
міндетті түрде жыныстық тәрбиенің ерекшеліктерін міндетті түрде айтылуы керек
ол үшін тек қана мектепте бір екі сағатты ғана кіргізіп қоймау керек
ол үшін шын мәнінде жетіліп келе жатқан балаларға жүктеме сағат болу керек
оны міндеттеу керек және ол сағаттың жүктемесінде болса сонда оның тексерілуі де болады
сонда ондағы мәліметті алу да болады
сонда оның болашақ халықтың сапасына әсері де болады
мхм түсінікті енді ортамызда акушер гинеколог отыр жұпар ханым енді өзіңізге сөз берейін деп отырмын рахмет мен өзім сөз алайын деп отыр едім
сізге осылай ыыы жүкті болып қалған ы жас қыздар жиі келеді ме
ііі әрине акушер гинеколог болғаннан кейін келеді
ол әр акушер гинекологтың тәжірибесінде бар
аңсағанның жаңағы суретін қарап отырып мен ойланып қалдым
қараңыз мені анам өлтіреді деп қыз айтып отыр иә иә
а ішіндегі і әлі ііі жетілмеген жетілмеген і ұрық айтып отыр мені анам өлтіреді деп мхм
сонда ойланып қараңыздаршы қанша ыыы поколение дейміз ғой мысалы ұрпақ ана болады
ммм анасының әже болады ана болады сосын кейін ііі ананың қызы болады да үш не болады мысалы семьяда жанұяда үш ііі поколения поколения
мен ойлаймын осы жерде әжесі де айту керек мхм анасы да айту керек
негізі қыз балалар баласының айтқанынан гөрі әжесінің айтқанын жақсы тыңдайды мхм
әжем былай деп айтты әжем солай деп айтты деп сондықтан әжелерінің айтып түсіндіргені дұрыс біріншіден
ал енді жалпы бүгінгі проблемамыз осы аборттың ыыы қылмыстық түрі жайында ғой енді иә
сол қылмыстық түрін болдырмас үшін мен мен айтар едім абортты болдырмаудың жолын іздеуіміз керек
ол оны біз дәрігерлер іздеп те жатырмыз айтып та жатырмыз
енді сізге айтасыз енді әрбір дәрігердің тәжірибесінде жас қыздардың осылай келуі бар дейсіз
сіздің өзіңіздің тәжірибеңізде ең жас шамасы ең жас қыз қандай жаста болды
менің тәжәрибемде он үш он төрт жастағылар болды
қашан олардың ішінде босанғаны да бар
енді осындан бір үш төрт жыл бұрын болды бес алты жыл бұрын болды
енді олар өздері жалғыз келді ме сізге әлде ата анасымен келді ме
ыыы ата анасымен де келгендері де болды
ал жасы үлкендері олар жалғыз келді олар және біздің ұлт емес басқа ұлттың қыздары
сонда келген кезде аборт жасатқысы келіп ііі келді иә олар ыыы мектепте оқиды
кеңес алу үшін деп ойламаймын мен
олар аборт жасату үшін келді
ііі бірақ енді олар кеңеске де мұқтаж еді ғой
ііі сол бала сол ішіндегі ұрықты босанбас үшін қалай аборт жасатамыз деп осындай мәселемен ііі болып келіп біздерге ііі келіп тұрады
енді он үш жас тым кішкентай балалар ғой оған
он екі жастан бастап қыз баланың бойынды менструалды авариялды жаңағы уже ііі физиологиялық ііі ұрық бөлетін жетіледі ұрық бөлуге жетіледі
он үш жастағы қыз ыыы мұндай әрекетке қалай барады не итермелейді не үшін барады
сезімді бақылай алмайды және қоғамда өте көп жаңағыдай ыыы ринат мырза айтып отырғандай өте көп жаңағыдай арандатушы шарттар өте көп қоғамда
себебі бар ғой бұндай зорлыққа немене еткен кісілер де болады ғой
сондайға душар болғандар бар ғой
жоқ сондайға көтеріп қалғандар олар еріксіз
енді былай аяқ астынан
еркектерді де тәрбиелеу керек әйелдерді ғана емес
неге потому что біз еркектер қандаймыз алдаймыз ана қыз әйелдерді білеміз қыздарды
олар жаным күнім десе сеніп қалады олар дұрыс айтасыз
соны біз білеміз психологиясын сосын енді ол қыздың алданбауы үшін бір тәрбие керек қой
мұның бәрі имансыздықтан да имани сабақтар да көп болуы керек
мектепте тек қана валеология ғана емес иман сабақтарын да
осы суреттермен ойладым мектептерді аралайыншы жаңағыдай
бір психолог болса бір гинеколог болса қасымызда бір әнші болса жаңағыдай балалар кумирі деген сияқты ше иә
сөйтіп төрт бес адам мектептерді аралайық
осы суреттерді көрсетейік қорқытайық жаңағыдай үйретейік деп ойладым да
сұрақтарына жауап берейік деп
сөйтіп ана фейсбукке енді әлеуметтік желіге жаздым
осындай тегін жаңағыдай өзінің еңбегін аямайтын бір екі аптада бір рет бір мектепке барып сондай сабақ өткізетін адам бар ма шығады ма деп
сөйткен кезде өте көп адам жаңағыдай келісімін берді мен барайын гинекологпын мен барайын мхм андаймын психологпын деп мысалға
сөйткен кезде әңгімеге еркектер араласып кетті жаңағыдай
менің мектебіме келіп менің қызым қызымның ойын бұзатын болсаң сенің аяғыңды сындырамын
менің мектебіме келіп
менің қызым дейді үшінші курс дейді университет представляете
ол секс деген сөздің не екенін білмейді дейді
ол ондай сөзді естіген жоқ
сен оған келіп осындай нәрсе бар осындай нәрсені осылай жасайды деп егер осыны оған үйретсең дейді көзін ашсаң онда сен кінәлі боласың дейді ммм әне масқара ғой мынау деген
қазір мынау түсік туралы әңгіме болып жатыр екен
алла тағала құран кәрімде айтады яғни зінәға жоламаңдар дейді құран кәрімде
зінә дегеніміз не
еркек пен әйелдің бір біріне некесіз қосылуына
яғни осының бәрі болып жатқан нәрсе сол бірінші осы зінә дегеніміз дінде үлкен күнә болатын болса осы зінә бірінші күнә жасап тұр зінә арқылы
ол екіншісі сол зінәдан кейін жаңағы аборт жасап түсік жасатып баласын алдыру арқылы екінші күнә жасап тұр
яғни осы бір күнәні бастап алады да ол соның әрі қарай екінші күнә адам өлтірумен жалғасты бірінші үлкен күнәдан бастады оның ақырғы тағы да күнәға жалғасты
ол нәрсенің күнә екенін ол нәрсеге жоламау керек екенін түсіндіріп айтамыз
ол жай тәрбиелеп жатып тәрбиеде бәріміз мұсылман болған соң мұсылманша тәрбиелеуіміз керек
дінімізде ол нәрсенің харам екенін тек қана ол нәрсеге некемен ғана ер мен әйел некемен ғана дұрыс болатынын біз оны соны ғана мектептерге барамыз колледждерге барамыз соны ғана үйретеміз
ыыы ол қыздарды ескертетін болсақ құран кәрімде баяғыдан бастап көнеден келе жатыр
ата ананың аузын да ешкім жауып қойған жоқ
алайда осыған қарамастан бізде он төрт жас пен он тоғыз жастағы арасында қыздардың түсік жасатуы әлі де жоғары деңгейде
жүз мың қызға алғанда қателеспесем жиырма үш пайызы қазір де түсік жасатқан
әрбір бесінші әрбір бесінші яғни
сонда біз бұл ыыы нелер бізге беріп жатқан жоқ ештеңе бұл шаралар
осы шараларды біз қазір қандай шараларды қосамыз соны айтуымыз керек еді
менің ойымша біз осы мәселелерді мектеп қабырғасында қарауымыз керек
сізге осындай тәрбие туралы ата анаңыз айтты ма әлде ұстаздарыңыз айтты ма
иә мүлде әңгіме болған жоқ па ондай сізде жоқ
қазіргі таңда мектеп қабырғасында ондай жоқ
өйткені ондай сабақ жаңа валеология биология дегеніміз барлығы ол талаптарға сәйкес емес
олар жаңа жеке гигиена басқа мәселелерді қамтып кетеді
ол жерде нақты айтылмаған ы
шетелдік нелерге сүйенетін болсақ практикаға сүйенетін болса германия мемлекетінде мысалға ыыы ең бірінші сегіз жастан бастайды
сегіз жаста ол жерде қыз бен балаға бөлінетіні жалпы ы әрқайсысының өзінің жыныстық ерекшеліктері болатынын жайлап басынан бастайды
ал одан кейін он төрт жас он бес жастан уже жыныстық жол арқылы жұғатын аурулар
жыныстық неден қалай сақтануға болады ыыы сол гомосексуализм мысалға
сол сол мәселелер туралы кеңінен әңгімелеседі
яғни баланы жастайынан бастап сол мәселеге бүйтіп алып келеді
оларда бүкіл гомосексуалист оларда бүкіл жаңағы кішкентайынан бастап біз содан үйреніватырмыз осының бәрін осының бәрін біз европадан үйрендік олар вот сол құртыватыр өздерін өздері
сондықтан болмайды ағамыз дұрыс айтады олар көрсетіп үйретіп керек емес тек қана жаман жақтарын ғана айту керек
жоқ сондықтан осыны кішкентайынан бастап мына біз әжелер да ер балаға да ы қыз балаға да біз үйретуіміз керек
бізде қазір өте қиын ондайлар көп
біреуге баланы береді біреуге баланы бермейді
қанша адамдар баласыз балам болса екен деп тіпті бәленбай ақшаларын төлеп кореяға барып или басқа жаққа барып өздері былай не медицинаның жолымен ғана тауып жатыр
а біздің қыздарымыз осындай істеп жатыр
ғазизат ханым сіз ыыы менің естуімше бізде ағалар мен жеңгелердің институтын қайта жаңғырту керек депсіз
бұнымен нені меңзедіңіз ыыы не айтпағыңыз бар еді
шын мәнінде біздің қазіргі кездегі алып жүргеніміз былайынша айтқан кезде ыыы барлық көшірме
а көшірме дегеніңіз ол дегеніңіз көшірме ыыы үлгіде өмір сүру дегеніңіз өзіңізді өзіңіз алдау деген сөз
шын мәнінде дұрыс айтасыз
ыыы менталдық дәрежедегі өзіміздің институттар бар
ағалар жеңешелер олар шын мәнінде айтып басынан сипап тұрып жай ғана қалжыңмен ғана түсіндіре салған
шын мәнінде айта салған
өткендегі біздің тарихымыздың өзінде оның ол туралы өте көп
қарап отырсаңыз әдебиеттің барлығын ашып қарасаңыз ешқандай да ыыы аналардың ыыы тәрбиесі тікелей осы туралы айтылмаған
а шын мәнінде жеңешенің тәрбиесі дегеніңіз сондай өте үлкен
а сондықтан да менің ойымша қазір осы қоғамдық дәрежедегі дұрыс айтасыз
және ол туралы айта да алады және де оның тыңдалуы басқа ұят деген мәселеден кішкене ыыы өте терең тұрғандықтан ұят деген мәселе ол ортада кедергі болмайды
анаменен ұялатын мәселені талқылайтын мәселені мектеп мұғалімімен і талқылайтын мәселені олар жеңешеге өте терең талқылай алады
немесе ағамен өте терең талқылай алады
сондықтан біз өзіміздің менталдық институттарымызды жаңғыртуымыз қажет
түсінікті енді сіз жаңа еліктеу туралы айттыңыз ғой
бағана европа ұлыбританияны алайық
мысалы екі жыл бұрын оларда мынандай бағдарлама екен
он бір жастан бастап осы жыныстық қатынас туралы ыыы балаға айта бастайды екен
сол екі жыл бұрын ыыы он үш жастағы қызды зорлап кеткен
оны зорлаған бала сотта ыыы айтқан жауап берген кезде ол айтқан екен мен бұл сабақтан барлық енді тәсілдерін бәрін біліп алдым деп иә иә иә содан кейін барып сол қылмысқа бардым дейді
енді яғни бұл итермелеудің бір көрсеткіші болып тұр ғой
біз біздің қоғам қазір осындайға дайын ба жас кезден балаларға айтуға
болмайды болмайды одан сақтану емес оны жоламау керек екенін үйретуіміз керекпіз
ііі жағдайдың бір ғана жағдайы шығар
өйткені ол баланың мұндағы ыыы психологиялық денсаулығына қарау керек
ол бала ол информацияны ы басқаша түрде қабылдаған
мүлдем басқаша түрде сондықтан біз балаға осындай тәрбие бергенде арнайы мамандармен ақырындап экологиялық түрде ыыы ол баланың санасына жеткізе білуіміз керек
сол де ыыы айтып жатқан ол нәрседен мысалы түстіктен немесе қалай сақтану керек емес
бұл жерде ол нәрсеге жоламау керек екенін үйретуіміз керек
түсінікті енді балалармен жыныстық тәрбие туралы қалай сөйлесу керектігін бағдарламаның келесі бөлігінде айтатын боламыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз жыныстық тәрбие тақырыбын талқылап жатырмыз
біз енді келісейік ііі имамдарды кіргізбеді дейік басқа нәрсе болсын
бірақ біз мына нәрсені ұмытпайық та жаңа ағаларымыз жеңгелеріміз деп жатыр
неге біз осындай мына қазыналы қарттарымызды неге сабаққа кіргізбейміз
неге сол кісілерді бірге араластырмаймыз
жарайды біз діни тұрғысынан сабақ бере алмадық па оларға ана анасының түрғысынан мынау қарттардың тұрғысынан қалыптасып қалған жүйе қазақы менталитет деген тәрбиені міне осы кезде неге кіргізбеске
осындай әжелеріміз бізге айтып түсіндіргенде ғана мүмкін біздің санамызға жетеді
сіздерде қандай екенін білмеймін бірақ менің өз басым осы ыыы жағдайды мектептен емес менің өзім ана анам түсіндірді
ыыы ата анамның ыыы анам гинеколог ыыы әкем қарапайым жұмысшы
олар маған иә осы кезден жас кезімнен он үш он төрт жасымнан ол ыыы переходной возраст дейміз ғой иә өтпелі кезеңнен бастап маған үйретті ол нәрселерді
үйретті дегенде қалай ол нәрселердің жаман нәрсе екендігін ол нәрсеге жоламау керектігін түсіндірді дұрыс дұрыс дұрыс
енді не айтты дегенді мен қалай түсіндіріп беремін
мен сізге ііі шыққаннан кейін түсіндіріп берейін сізге не туралы айтқандарын
бірақ ііі енді анам қазір маған не айтты әкем не айтты соның арқасында әлі күнге дейін ііі былайша айтқанда таза келе жатырмыз
ешқандай былықшылыққа бармай жатырмыз
сол сол секілді егер де і енді бұл ретте қараңыздар ата ана дедік ұстаз дедік тағы біздің ііі теледидар деген нәрсені біз ұмытпауымыз керек бұл жерде
біз мысалы мен кішкентай кезімде енді бразилияның сериалдары өте қатты сәнде болды
ана жерде қалай айтсам екен оны иә сондай ашық видеоларды айтқан көрсеткен кезде мен ііі бетімізді жауып қоятын
бізде өзіміз жабатынбыз ұялатынбыз

жоқ бұл жерде мынандай мәселе де осы біле кетсеңіздер осы бір аптаның төңірегінде әлеуметтік желілерде мынандай бір видео шыққан болатын
қаршадай қыз мектеп жасындағы қыз екі екінші үшінші класс оқитын қыз сол жаңағындай автобуста міне мысалы көпшілік орында ы порнографиялық ыыы видеоны көріп отыр
міне бұл қалай шектеу қоюға болады айта беру керек айта беру керек
біреу қарап отырса ол жалғыз емес деген сөз ғой біреу оған көрсетті
эротикалық фильмдерге бізде әкімшілік жауаптылық бар
жарайды бұл жерде тақырып былай егер жарайды аяғы ауыр болып қалды қыз не істейміз зина жасап аяғы ауыр болып қалды иә
бізде бұл тақырып сол ғой
түсік тастау керек пе или түсік тастамау керек пе о вот вот осы міне сұрақ
бұл жерде айтайын қалай болса да мысалы ыыы бәрі теледидардан көріп отырған адамдар болсын бір любой адамда болып қалады да ііі зина жасап қойды иә аяғы ауыр болып қалды не істейді енді ол бейшара қыз
ыыы аборт жасамасын неге
қараңыздар анау жаңағы стив джобсты білесіздер ғой
оны негізі солай зина жасаған бір әйел түсік тастағысы келіп ақыры ойланып ойланып әй құрысыншы туа салайын деп керек емес бала да
а қандай ол әлемге ііі андай алып келді ыыы жаңалық алып келді
майк тайсонды білесіздер иә
ол да зина жасалған әйел осы кезде сіз қаншама қазақ жастарын зина жасауға мәжбүрлеп отырсыз
оларға пропаганда жасап отырсыз
ал егер жасап қойса не істейміз енді жасап қойды дейік ал
әкесі зорлаушы болды жарайды
не істейді енді өлтіре ме туа салсын енді
енді мына соңғы көп біз мойындауымыз керек батыстың әсері өте зор бізде
жаңағы қазақи құндылық бірнәрсе деп өтірік ультра подтверждение қажеті жоқ
айтыңыздар онда сүйтіп құндылықпен қалай үйретеміз белгілі бір жүйені айтып беріңіз бізге
біз сіздерге альтернатива ұсынып тұрмыз өте жақсы
қазіргі өте ақылды
шыны керек әлеуметтік желі бар интернет бар телевизор бар олар бәрін біледі
жаңағы екінші кластың ы қызының не істеватқанда не куә соған
ана бір әзіл бар ғой ыыы әкесі келіп ааа баласына балам сен уже үлкейіп қалдың
біз сен сенімен жыныстық қатынас туралы әңгімелесуіміз керек дегенде иә иә айта бер мамам екеуіңіз не түсінбейатсыздар дейді
сол секілді дүние
біз ол уже болып қойған нәрсе барлығы оны біліп отыр
енді біздің мәселе сол білетін шалыс баспаудан қалай аман алып қаламыз
қалай олар аборт істеуге мәжбүр болмайды
қалай олар ы жыныстық ы жаңа некеге дейінгі жыныстық қатынасқа түсіп қалмайды осыны айтуымыз керек
қазір мен сізге мәңгілік ел тұрғысынан айтатын болсам онда сапалы халық болуы керек
сапалы халық дегеніңіз қандай болады
қазір біз көріп отырмыз ұлттарды ііі еврей ұлтын қараңыз
өзінің ішкі ііі нақты құндылықтары өзінде қалып отыр
жапон ұлтын қараңыз өзінің нақты құндылықтары өзінде қалып отыр
кішкентай ғана ел
он бір жастан бастап сексуалды сабақтар жүретінін білесіз бе
дәп қазіргі кезде менің айтып отырғаным ұлттық құндылықтар тұрғысынан
мемлекеттік бағдарлама толып жатыр
бірақ өкінішке орай сол мемлекеттік бағдарламаны орындайтын біздің өзіміз сол бағдарламаға ешқандай да орындауға ешқандай да құлықты емеспіз
қоғамда апатия басым
осындай талқылаулар болу керек
соның нәтижесінде ғана біз қалай мәңгілік ел боламыз қалай сақталамыз деген мәселені талқылау керек
а сіздердің нелеріңіз өте дер кезінде шығып отыр өйткені шын мәнінде бәріміздің жанымыз ауырып шын мәнінде айғайлап жатырмыз бір бірімізге иә
әңгімені әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайық
әріптесім әзірлеген сюжетіміз бар
алматыдағы нөмір отыз бесінші гимназия мұғалімінің алтыншы сынып оқушылар арасында жүргізген тестілеуі ата аналардың ашу ызасын тудырды
вич инспекциясы мен спид тің алдын алуға арналған тақырыпта жыныстық қатынастар туралы сұрақ қойылған
чтобы предохранить себя вич инфекциясын жұқтырып алмау үшін жыныстық қатынас кезінде мүшеқап қолдану қажет
необходимо или пользоваться презервативом
алайда осы тесті жүргізген мұғалім сұрақты юнеско бойынша оқытылатын курстан алған
ал қазақстандық психологтардың пайымынша анатомиялық мәселелерді оқыту кезінде ұлттық менталитетті ескеру қажет
психологтар ыыы ол методикаларды жазған уақытта әдістемелерді сол өздерінің халқына сай жазады
сол өздерінің халқының ерекшелігіне сай жазады
сол өздерінің халқының психологиясына балалардың ерекшелігіне сай жазады
ал біздің менталитетіміз біздің тәрбиеміз ол бөлек нәрсе
жыныстық тәрбиені мектеп қабырғасында үйрету мәселесі парламент қабырғасында да қозғалды
жаңа пәнді білім бағдарламасына енгізуге депутаттардың басым көбі қарсы шықты
осы кезге дейін оқытылатын валеология сабағынан да еш нәтиже болмаған
ұятты тек қана етектің астынан іздемей адамның бетінен
өйткені хайуаннан айырмашылығын алла тағала солайша ерекше қылып жаратты
адам баласын жаратқанда екі нәрсені үйретпеймін дейді
біреуі жарық дүниеге шыр етіп түскен сәбидің анасының кеудесінен уызын ішу
екінші мәселе кәмелеттік жасқа толғаннан кейін махаббат мұратына қадам басқаннан кейін жыныстық қатынасты үйретпеймін
мың тоғыз жүз тоқсан бір екі мың он бесінші жылдар аралығында елімізде үш миллион сегіз жүз елу екі мың тоғыз жүз қырық төрт жасанды түсік жасалыпты
төрт миллионға жуық сәби
көпшілігі он бес он сегіз жас аралығындағы қыздар
алайда білместікпен бала көтеріп қалған бойжеткендер анасымен мамандармен кеңеспей тұрып осындай қадамға барады
оның соңы ана болу бақытынан айырып орны толмас өкінішке әкеледі
ұл балаға әкесі айту керек қыз балаға анасы айту керек
ата анамен енді ата анам өздері айтып отырады ыыы ал былай нақты сөйлескен
дәрігерлер мектепте медсестралар солар өздері сабақ өткізу керек меніңше
ну он он бірінші сынаптан бастап мектептегілерде рұқсат берсе болады
ыыы ата ана енді білмеймін ұят та болатын сияқты
отбасында мектепте жыныстық тәрбие айтылуы керек пе деген сауалға қоғамның пікірі әрқилы
бірақ жаһандану дәуірінде ұлттық тәрбиемен шектелмей уақыттың талабын да ескерген жөн бе
артур мағзумов пендеміз ғой ток шоуы
енді жаңа жасанды түсік жасанды түсік осы жылдардың ішінде төрт миллионға жуық рет жасалған яғни біз төрт миллионға жуық адамдарымыздан айрылып отырмыз ғой
біз қазір он жеті емес жиырма бір миллион болушы едік енді жаңа түсік жасатпаса
жаңа бір ғана тесттің өзінен көрдіңіздер қалай адамдар дүрлікті
біздің қоғам қазір дайын болмай тұр ғой оған
енді біз аналардың ыыы рөлін әрине қазақтың өзінің менталитетінде аналар рөлі өте жоғары
бірақ біз ер азаматтардың рөлін үнемі өзіміздің иығымызға саламыз
шын мәнінде зинаға бармайтын біріншіден ұстанатын ер азаматтар болуы керек
а ол үшін ер азаматтарды шын мәнінде әкені былай қарай ысырып қоймай әкенің жауапкершілігін отбасын құрдың ба әкенің тәрбие үшін жауапкершілігін арттыруымыз керек
сондай жағдайда мінекей ринат мырзалар әдемі қыздарды көргенде тек қана өзінің дәрежесін көтеруге ұмтылады
өзінің соған соответствовать етуіне ұмтылады соған жанында жанында жүріп соған ыыы қадір қасиетін сол үшін көтеретін болады ал тек қана

оларға тренинг жүргіземіз бе не істейміз
қайта жас буыннан бастасақ кейін сөйтіп
жаңа ғана тақырып айтып да
ііі мектепте барлығын жаңағы оны бір қораға кіргізгендей өтірік емес қой рас қой
бәрін топ топ бойынша кіргізіп аласыздар
мына жерде екі үш адам тұрады
ана жерде мың бала тұрады
сосын әр ііі соған ііі мына жерде мұғалім бастайды
мынау мынандай мынау андай мынау мынандай
оның қабылдайтыны бар баланың ішінде қабылдамайтыны бар
оны жақсы түсінетін бар бала оны кері түсінетін бала бар
мен ойлаймын бұл ол ыыы топ тобымен олай сабақ өту қате
әр балаға ең бірінші ана үйрету керек анаға байланысты
ана сырласу керек
одан кейін барып ыыы жаңағы мектепте бөлек бөлек бұрынғы советский союзда мен өзім оқып кеткен кезімде женсовет деген болатын
қыздар өзіміз женсовет ашып женсоветке жаңағы тақырыпты ұстап өзіміз класс жетекшімен ғана
класс жетекшімен ғана қыздар арасында класс қыздар арасында он бес қыз ба жиырма қыз ба иә соны отырып класс жетекшімен ғана соны шешетінбіз
класс жетекшімен ғана біз сол тақырыпты өтетінбіз
ыыы барлығын бір қораға қамап қойып жүз балаға сабақ өтпейді
заңгер ретінде айтайын біздің конституциямызда бірінші бабында жазылған
қазақстан республикасының ең қымбат қазынасы мемлекетіміздің адам және оның өмірі бостандықтары
иә біздің мемлекетіміз бар мемлекетте заң бар
ол әрбір азамат пен азаматшаны қорғайды түсініп отырсыздар ма қорғайды
сондықтан да көрермен ойлауы мүмкін аборт жасауға болады екен
болмайды аборт жасатуға мына қазір жаңа қылмыстық кодексті айтып өтейін ыыы осы заңсыз абортқа күшейтілген нормалар берілді
яғни оның жазасы үлкен болды
бұрында үш жылдан жеті жылға шейін алатын болса қазір жеті жылдан он жылға дейін алатын болды
яғни кімде кім заңсыз абортқа баратын болса заңсыз аборт жасап сондай баланың өмірін қиятын болса заңды аборт деген де бар
онда ол адамның қазір жеті жылдан он жылға дейінгі жазасын алынады
және де ол мемлекеттік қызметтерге алынбайды
ол қайтадан дәрігерлік қызметпен айналыса алмайды
осындай мәселелерді алдын алуды қазір өте көп мына мемлекет қатал қатал ұстап жатыр
ойламаңыздар заң жоқ бізде ешқандай бақылау жоқ деп
бақылау жүзеге асырылыватыр
тағы бір айта кететін жағдай мынау жас қыздардан сұрау алған кезде мына прокуратура органдары білесіздер ме не болғанын
мына ыыы анасына айтуға қорқады мына достарымен бірге барады да дәрігер акушерка гинекологтарға
сөйтеді де мына көп дәрігерлер ақшаға келісе салады абортқа
а қазір аборттың құны бізде елімізде аса қымбат емес
сол кезде дәрігерлер қайта сол абортты істетпеудің аборттың зиян екендігін алдағы уақытта оның бала көтере алмай қауіптілігі бар екендігін айтып түсіндіру керек
мына дәрігер ханымдар не ақшаға қызықпай оны бизнес түріне айналдырмай оны қайта керісінше ол қызды соны қайта аман есен босандырып алуға некесіз болса да

мысалы жарайды біз айтамыз аборт жасамасын бала қыз бала босансын он бес жастағы
ата анасы немене дейді бізде қазақ менталитеті қалай
ұят болады ананың баласы көтеріп қалыпты ғой некеге тұрмай көтеріп қалыпты ғой деп
ол сөзден де қорқады ғой
біз ііі жыныстық тәрбие тақырыбын талқылып жатырмыз
арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы
біз жыныстық тәрбие тақырыбын талқылап жатырмыз
енді бағанағы қайтадан қоғамдық белсенділердің бастамасына қайтып оралғым келеді
енді шектеу жасаса
заңмен шектеп тастасақ мүмкін бұл бір тұсау салатын бір фактор болуы мүмкін шығар
енді қыз ойлайды бұл болмайды екен
содан кейін сақтанады бұл бұндай ыыы аборт жасатпаудың алдын алуға тырысатын шығар
негізі оны бүлдіретін
мысалға қыз бен жігіт жаңағыдай қыз екіқабат болып қалса екеуі жаңағыдай студент болса әке шешелері екеуін алады да міндетті түрде үйлендіреді
ол бала дүниеге келеді
көбінесе ііі аборт жасайтын жаңағыдай балалар үйінде қалатын балалар ол жаңағыдай үлкен семьясы бар еркектердің кішкентай қыздарды алдап жасаған балалары
көбінесе сол статистикада бар сондай
студент жасында үйленгендердің енді көбі содан кейін тұрмыстық қиындықтарға шыдамай ажырасып кетеді ғой
тек қана тұрмыстық қана қиындықтар емес шын мәнінде бізде сексуалдық ыыы тәрбиенің болмауы да өте үлкен рөл алып отыр ажырасу факторына келетін болсаңыз
ммм ажырасу статистикасында негізінен шын мәнінде ыыы
ринат мырза айтқандай бір жақтың не ер азамат тұрғысынан не болмаса ы әйел азамат тұрғысынан шын мәнінде өзінің сексуалдық жыныстық тәрбиесін отбасындағы жыныстық рөлін ммм жете ұғынбауынан да туындап отырған өте көп ііі мәселелер бар
дәп қазіргі кезде ашық қоғамда өмір сүргендіктен біз қазір бейімдеуіміз керек шын мәнінде ұлттық құндылықтарды
оларға ы сен былай киінбе былай киінбе деп айта алмаймыз
бірақ сол дәрежеде қарны қампиған үлкен үлкен адамдар болудың орнына жыныстық тәрбиені үлкен алып өтетіндей шын мәніндегі біздің тарихтан қарауымыз керек
қандай басында сәукелесі бар апайлар шын мәнінде басына кимешек кисе де қандай әдемі жағдайда жыныстық көз тартатындай жағдайда өмір сүріп кетті
тарихымызды сол жағдайда өзімізді сонда құндылықтарымызды бейімдей аламыз қазіргі өмірге
ал ыыы жоспарлау туралы айтатын болсақ әрбір емхана жағдайында жоспарлау бар дейміз иә отбасын жоспарлау
ал жоспарлау дегеніңіз шын мәнінде қарасаңыз бүкіл әлемде жоспарлау мемлекеттік жоспарлау бар отбасын
индия менен ы қытайды қараңыз ыыы селективті жоспарлау селективті медициналық аборт деген нәрсе бар

бірінші бала егер қыз болатын болса екінші бала қыз болатын болса өздерінің заңына байланысты аборт жасауға мүмкіндік береді
ал бізде ондай жағдай жоқ қазір
біз жиырма мыңға қалай жеткіземіз қазақ халқын деп тұрып бізге ол қазір керек те емес и әрине керек емес
сондықтан да біз қазіргі кезде түсік тастауды барынша бақылауымыз керек
ол үшін жаңағыдай жоспарлау кабинеттерінің қызметтеріне барынша тексеріс қою керек
әрбір түсік бойынша тексеріп отыру керек деп есептеймін сосын зинаға итермелейтін медицина мамандарының өздері неге
м көбінесе әйелдер бүйтіп айтады екен бір әйелге ойбай сен жыныстық қатынасқа түспей жүрсің сенің денсаулығың құрып кетеді бар ертең жігіт тауып ал жат бар ма ондай
сосын ана бейшаралар келеді де жігіт іздейді де сосын тауып алады да содан кейін аяғы ауыр болып қалады аборт жасатады
ол вообще зинаға вообще итермелемеу керек итермелейсіздер сіздер
менің ойымша былай болу керек
ыыы біздің мына қылмыстық кодексімізге өзгерісті былай енгізу керек сияқты
енді парламанттегі а көкелеріміздің құлағына алтын сырға
бізде көбіне медиктерді тартамыз жауаптылыққа аборт заңсыз жасағаны үшін
ия немесе дұрыс жасамағаны үшін немесе жаңағыдай кәсіби маман кәсіби медицина білімі жоқ адамдарды тартамыз
біз керісінше сол зинаны жасаған адамды да еркекті де және оның ата анасын да жауапқа тартуымыз керекпіз

солардың барлығын жауапқа бірдей тартса қылмысқа қатысушы ретінде
сексен пайыз ыыы әйелдердің енді өмірінде бір рет болсын аборт жасалғаны жасағаны туралы ақпарат бар екен
ыыы ондағы ең бірінші себеп аборт жасатудағы өйткені ер азамат оны қолдаған жоқ яғни тастап кетті
бұл бұл ретте енді ер балалардың да тәрбиесі жетіспей тұр ғой
айтып тұрмын ғой еркектерді де тәрбиелеу керек
егерде осы ііі әр қазақтың баласы ііі өзінің қара көз ыыы қыздарын қарындасым деп қарайтын болса
өзінің қызым деп қарайтын болса жаңа біреу айтып жатты ғой әкесі өзінің баласын ыыы қызын студент болса да оның жаңағы сексуалды туралы ақпарат білмейді деп
әкелер ондай жағдайды көтере алмайды неге десе ол өз қызы
сол секілді біз де өзіміздің қарындасымыз қызымыз деп қарайтын болсақ сонда барлығы менің ойымша ы жүйеге түседі
ыыы ана айтады ғой қыз бала жыр жырың ғашығың жолыңды күткен телміріп
біреудің баққан асылын жылата көрме ер жігіт
бақытты болсын болсын баянды тамбасын көзден тамшылар
сенің де сондай аяулы қарындас әпкең бар шығар дейді
демек ііі демек біз осындай ііі әр қазақтың баласы әр қазақтың баласы емес мемлекетіміздегі әрбір азамат некеге тұрмай тұрып өзінің жаңағы қыздардың сондай жағдайға ұрынып қалатынын біліп
осы бастан сақтанатын болсақ жаңа әжелерімізбен мен басында айтып кеткен имани болсын әжелеріміздің тәрбиесі болсын гинекологтар болсын
осылардың барлығын ат салыстыру арқылы біріккен жұмылған жұдырықтай болып жұмыс істегенде ғана біз осы қыздарымызды некеге жетпей і бала көтеру жағдайынан сақтап қаламыз деп ойлаймын
жоқ менің айтпағым мынау баладан керемет шенеунік шығады
өйткені бәрін пафосно айтты өлең оқыды пафосно айтты әжелерімізді тыңдайық мынаны тыңдайық
бірақ оның бәрі бұрыннан келе жатыр ғой неғып ондайға ұрындық біз
қазіргі мектептің жағдайында мен мектептің жағдайын көріп жатқан жоқпын
осындай ата аналар жұмыс жасап жатқан ана әжелеріміз жұмыс жасап жатқан қазіргі мектептің жағдайында ондай ситуация болып жатқан жоқ
и гинекологтар да ондай жұмыс жасап жатқан жоқ
егер де біз мектептің ситуациясына жаңа бір сыныпта жиырма отыз оқушы болатын болса соған гинекологты жұмылдырайық
ата анасын үшеуін бәрін бірігіп жұмыс жасаған кезде ғана осы жағдайдың алдын аламыз
жаңа аға мен жеңгенің ситуациясын дұрыс айтып кетті
неге себебі кейбір жағдайда ата аналар ұялады баласына айтуға
неге себебі өзінің баласымен ондай тақырып сөйлескен бір ұят тірлік сияқты
міне осы кезде егер жеңгесі келіп өзінің қайын сіңлілісіне айтып түсіндірсе ағасы келіп өзінің інісіне айтып түсіндірсе осы кезде біз кейбір жағдайдың орнын алатын едік
ағасы болмаса не ы двоюродной ағасы бар немесе троюродной ағасы бар иә
мен мысалға мен олжас мырзадан ақыл сұрар едім егер ол менің ағам болатын болса ринат мырзадан ақыл сұрар едім имам кісіден ақыл сұрар едім
осы ақыл сұраған кезде ғана бізде мүмкін осындай жағдайдың алдын алатын боламыз
балама айтуға ұялып жүрген нәрсені мен саған айтар едім
енді бұл ретте барлығы енді қоғамды тәрбиелеу керекпіз деп отырмыз енді бағдарламамызды біраз ііі түйіндейтін болсақ
динара ханым сіз бағдарлама арасында тым сирек қосылдыңыз
енді бір ой түйген шығарсыз бағанағы бір даудан
ой түйдім әрине біз мен түсінемін мына тәрбие жүргізуіміз керек мектепте де жүргізу керек отбасына да жүргізу керек
бірақ біз неменені ойлауымыз керек
мысалы бар жанұя бірде емес
бар ата ана өз балаларымен сөйлеспейді ол бір
онымен қоймай қандай бұл жанұя
мысалы кісілер жұмыстан шыға алмайды мүлде шыға алмайды
балалармен араласуға мүмкіндігі жоқ
мектептен алып келгенде кей кез кей білмеген нәрсесін ғаламтордан қарайды да бала сабаққа барып отыр ма тамағын ішіп отыр ма дейді де сол беті қарны тоқ па киімі бүтін бе деп қарайды да жүре беретіндері де көп
оны біз жасырмаймыз
онымен қоймай біз мүлде мысалы біз мысалы әрине мектепте де мысалы ы дін жағынан да қарастырсақ үйретуін үйретеміз
бірақ тағы немен қарастыруымыз керек
кісінің қабылдау қабілетін қарастыруымыз керек ол бір
бар бала бірдей емес
біздің бес саусағымыз да бірдей емес
сол сияқты балалар да бірдей емес
бәреу дұрыс қабылдайды біреу бұрыс қабылдайды
онымен қоймай біз мысалы айтамыз мынаны тәрбиені жүргізгеннен кейін аборт болмайды деп
бала көтермейді деп мен сенбеймін оған
себебі біз дұрыс қарауымыз керек
бұл әр адамның семьсында біз әрине айтып тұрғанда шынымды айтайын құдай сақтасын одан
кісінің басына түсіп тұрса мысалы жаңа мына кісі айтып отыр заңға тарту керек ананы
өзі ұятты болып құдай сақтасын сондай жағдайға ұшырап тұрғанда ол еріксіз дәрігерге барады
әрине дәрігер түсіндіреді
ол дәрігерге барады
алдап кетті мысалы дәрігерге барады әрине дәрігер түсіндіреді
мысалы а жарайды сізге біз көмектесеміз
бірақ сіздің болашағыңызда бала болады ма болмайды ма
дәп қазір сол врачқа барған кезде дәрігерге барғанда ата ана оны ойламайды шынымды айтсам
қазір дәл мына ұятты жою деп қана барады
әрі қарай не болады оны ойластырмайды
оны мысалы мүлде заң ретінде аборт алып тастап жасамау деген бар ғой иә ол да дұрыс емес деп ойлаймын дұрыс
мына кісі дұрыс айтады мысалы дәрігер ретінде
ол мысалы ақша үшін басқа дәрігер де жасап береді бәрібір жасайды
ол мысалы қыз балаға әйел адамға денсаулығына өте зиян келтіреді
сондықтан әрине біз күрес жүргізуіміз керек
біз ііі қоғаммен немене етуіміз керек көп жұмыс жасауымыз керек дін жағынан да тәрбие жағынан да ұжым жағынан да
бірақ осы болмайды дегеніне мен сенбеймін
бәрібір аборт болады да олар врачқа да барады
себебі сіз алмасаңыз басқа ақылы кісілер бәрібір ақы үшін алады
яғни мұнда балалар да бірдей емес дәрігерлер де бірдей емес деп тұрсыз ғой дәрігер де бірдей емес балалар да бірдей емес
сіздер ііі қате айтып отырсыз қате халыққа ақпарат беріп отырсыздар
мысалы жаңағы он үш он төрт жасар қыз баланы ертіп ата анасы келді иә
оны бір ғана дәрігер шешпейді
ол жерде үш дәрігер ең аз дегенде консилиуммен шешеді
қазір мысалы психологтарды да юристерді де консультацияға шақырады
ол деген өте жауапты нәрсе олай жеңіл қарауға болмайды келді жасата салу керек екен деп рахмет рахмет
жыныстық тәрбиені бірі ата ана енді бірі мектеп беру керек деп жатырмыз
қалай дегенмен келешекте сау ұрпақты дүниеге әкелу жағын ұмытпауымыз керек
әркімнің пікірі әртүрлі
өйткені барлығымыз да пендеміз ғой
аман сау болыңыздар